ننوزها كان بيت قعاد ولا بيت صالة ننوزها بالموس ونفصر القميش على قياسة ناخذ القياسات بالتضبيط ونطبعاً زي ما يكون عندي متوفر عندي هكذا نقول له فرد احنا نتاع الغليفة نسمون به الغليفة وندقه على جناب وكل وبعد نخيط له جريريات ونخيط ديته و كاهو وطولة صالة.